Enyamiishwa ezindikutiina munonga, nintiina enjoka ahabw'okuba enjoka ekandumaho, enjoka neeshaasha, enjoka yaakuruma neeshaasha na naagireeba ningiiruka. Endiijo ei nkutiina n'entare, entare neekurya ekumaraho, ekureeba ori omuntu ekurya ekumaraho. Endiijo nintiina enjonjo, enjojo yo tekaatiina kintu kyona, ereesiga amaani gaayo, koobe ori omu motoka eragiimusa egihirike, mbwenu enjojo yo na nandi omu motoka nimba ngintiinire, na naanintambura ho nimbaasa n'okukaba. Ekindi ekindikutiina n'enyamiishwa y'omuka ei barikweta, nintiina senkoko, senkoko ekaanyirukaho ndikuza aha mugyera, nayo ningitiina.